اه كان اه عملة اه فيه يعني اه حوالي أربع حبابيك، لكن الجو مريح جداً ولما توقف اه يعني عالشباك تحس اه هواء منعش يعني جو كويس يعني ونضيف.